Duh da sbba kina ngig duh tsha than da sabba ngig ude sawala an nako naka duhaha an sugu da vaksare an naka duhwaho soda vakaho, dage da kwaraha kina to naha naha duhwara niha an naka niya ayya niho ka ndiɗga ndiɗga da duhdu tama niha ɗahgaha duhwaho, to ngi ge men mena kwarak eyo an na ha nahako niyo an nah naha niko an nako niyo bidigha da tsna tsna ɗan nako niyo ayo tsandane an naha ane, to tsandan niho ka badah ka duh duh tam, to da tsandan niho bidigha da bicik biciko da zar ksksine da zarkska binbiyo, to bidig ha da kwarane a baha ka niha ka zreke ka dglaha da vaka dadasare ni zraho ana duhwara niya an na nahha ai ngig ni zraro na duhwa ni an na duhwaho to uɗa lav sare uɗa lavsare niha tsitsaka thahar witho tsa tuk ɗule ngig yahana an nahanaho ngig naha han kaltsine ko gaba hankal tsin biyo ndikira tar biya sare niho da kwara hayude to da bichgaha. Da bichgaho da kwara hayude ayo niha tsandane niho bichigaho da iyaye sare ngig lava ziɗane daga ksks yah tare dag ksks ya lyaye sare, to da bidigha da kwarane ayo, an naha duhwara niha to dan nako niyo ayo zar kskse da zar ksks binbiyo niha ha duhwaho a'a da bich ga hho zar ksks bin biyo niho, to dama zar ksks bin biyo aa duhwaro ngaha da dina ka zar biya ngba hankala tsin leng leng leng biya ngaba hankal tsin bi, gatga gata da ngig ude sawa lane an nako sawalina an naka niyo ba tharne ba ngig da ngig tharna ude amma ina kam bich ga ko to ngaba hankal tsin bi, ngaba an tsan lava ya dad sar bi ngaba man sallah bi ngaba <hesitation> ɓagna bi to uɗa thrahho niha ka tsine, to a ni thrara ndiken ndiken ndiken t hanahha untan duhwara tahaka niyo to ka bara bugha duh ya dad sare ud ya kskse ya dad sare, ya bab sare dahana tsatsho bichga ho tsatsho kada bara un nustsha bidigha da bara nus. Da ud ksks bin biyo to duhawaro gatga gata tharne ya ud ksks be na biya, da ndiɗ ga ko da hanya ma kobchi nɗiɗ ga ko ndiken lav sare ndiken lav sare nivude to ngena da un taha unta mahwara biyo gatga gata tharne niha ka duhwaho da niha ka duhwaho, to da zrahine zrahine dada man sbbine an naka ɗuhwine ani, to dado ngig tharna ɗuhwe nah ga ko an naka niho to an naha a dahaw varawa a duhwa fta men mena, tsatska da mahmaha to ayo niha ka zraho ka ɗgalahaha ɗado da vak dadsar ai, nide zraho an nada duhwaro niha tsa naha niha tsin an nahha ane to ndiken ndiken nideken nɗikira da mana kiya dada za dad duhwe za dada zre da kwara ka lava ai, to da tha la aa tahbin biyo ko katkwarane dada kai aam duh ksk ba yan bi bich gaha da babsare bichga da ya dad sare ya hali sare da hane kai da kwan ndiɗga vak ya makobihiye duhwa ksks ina kai duh ksks bi anta subuha niribre ka ɗuɗas ɗuwa ha duk ksks ina. Nivitare to ka sba sbaha bidigha dgala ka kwarahe kwara ka dad sare an nako a nig zraro annada menmena nivude nivitare an nanahha an naka bidigudda haɗa sbba, ndik yahan ka sbba kino mangude tuk hwarba hankal ka guhduh bi mangud sba kino hwarba hankal ka duh duhwa bi tma gathvo tna uɗa he tsa ndikinahha tsa nahha naha ka, tsa ndikinah haliyaha nivude manga sbba tla kitakw bi ka sawala suguɗe dige nivude to ngig tharna kino zile ngaba hankal tsin bi, da subuha zar kwar hankale to hwar ba haɗa sba ndiken bi ai da haɗgud sbbo an na naka annanaha niha ka duhwa annaka niyo anna nahha nika ka <hesitation> zile zile an nako niyo nig hankal tsitare dahane, to da giɗa sba lafiya da manud kagidsbbitare ya baba za dada zɗɗa da kwari tar kai ngig hankal ka duh men mena kai ngig hankal zar men mena ndikinuda haɗa sbbo, to da nga hankal tsha bi ma unka na nahho ngig zil tsko an varo niva duhwe kina ngigina naka ndig shiɗaro. An vara shiɗaho ya niya vine ni fta tare zar men meno ani zar men mena ni, to ha dad duhwe zar men mena a annaha da bich ga ho duhwa ksksina zar ksksine da zar ksks bin biyo tath tath duhwara manga mana hakuriye zar kskse bena biya niha gatga gata da sawala tharne to ka man sbba kur dine amma ina kam zar ksks bi tsitsa subuha dina ma da haɓa wahala ai, da subuha dina ai zar ksks mbladuha to tsa ya iyaye ya ma da ziɗa tsitar ai, giɗa lafiya kadanusa mhasar ftasar kam yan hwaran ai to da mbladuha zile hwara giɗa tsa ya babaho hwara giɗa tsitare tsa ya dada ha kino hwara giɗa tsi tar da kwara itar to da subuha ina kwal hankal ino benga fa tsiyo an sigo da witha ko aa maneke biyan nivo ya ɗuh duhe a'a in mane ke da yan niva zil zile to gathva benga fa tsiya da sgawala kure da tsan tsanud tabtskur karshesarma nguda giɗa dagna bi a ngudda ziɗa giɗa bi da rabud raba tsitar ma nguda giɗa bi dada mbuladuha zil ina hankl tsine vigine an na naha ka duhduhwe ngig thar kino ngig inankal ka duhdu hwe. Ngaba hankal ka zilzil bi ka nus nuse ngaba hankal ka zil zil bi, da da tsave kubutur he lethgla nus za zil ndik yan ma to dole da mbladu mbla tsudma li hakuri ambe da ngig hakuri tsha ma da giɗa ha tsa vandara kwal hankal ka zil kam ka man kava manaha hakuri da thaho a bahha subbuwe an naha niv dadah an naka nika ha vaɗga ne an naka niho ha vaɗgane to man hakuri, to uɗa da manaka da man hakurika tsa uɗa da warine da man hakurika ai, nga ka vaɗgane an naka nika awe duhwara subbu biya ngaba hankal inaka zarbiya niv dadaro an naka niha, to uɗa da kwarako uɗa da kwarako kanah gane uɗa da kwaraka ɓa ka man hakuri tsa tsitsa wahala bakin ma to hakuri tsa tsitsa wahala bakin ma to hakuri da manaha tsa zadda fitsa tharna ma hakuri da manaha dahan ndikin giɗa sbba ai, nivud to dan aniv dadaho kai hwarba hankal tina biya aɗuwa duhwara niya ka tsan lavadada tsha to da kwara kwaraha, dan gaha da tsan lav dada biyo da dagna ha da man asasra ha a rayuwaha ai, lava dada za baba na da ɗuwanaha to ngabaha da giɗa ɗuwanaha to ngabaha da giɗa sbba lafiya bi da vi ya mbladuha zil kina. Za dado da mbladuka ziye ni to mbladu ka zile a ware a nahna naha ra ware niha a ni men mena mahka naho niha a nahha naha nahine a to ngai zirka warɓa zirka zir makobchi yanda men mena yana naka nivude to yana naliha a, to kai subu biya duhaa ro avana vana kanda nah nah tska dage kwarine nahanahaka dage warine kada kwarane sabbu sabba tsha nahe a'a tahbaka da yan bi, nive nav da daho to ka triɗ niha amma kwarane a'a nako, sai sabbu ko an nako a an nahka naha an nako to hada hab wahal da ziɗine da ziɗ bin biyo hada bisa bisa ziɗine a hadaa giɗa, ziɗ bin biyo hada giɗa yana mana mana wahala ka sbbaka duhwa hwalna thinna a'a soyayya, nivude an nahha naha hine wa tharna danakani.